اكيد بختار اكون نحلة عشان النحلة حشرة مفيدة يستخدمونها في العلاج وكمان لانها تنتج العسل واحنا عارفين ما في احلى من العسل من طعمه وكمان انه مفيد جدا للصحة. فأكيد هي الحشرة المفيدة. عشان كدا بختار اكون نحلة.